Li possibilità sunnu dui: o m'accattu na gelatera ca fa tuttu idda, di manera automàtica, o puru haju a mèttiri lu sucu di frutta, preparatu cu zùccaru e lumiuni, dintra lu congelaturi e ogni tantu cu na furchetta l'haju a smòviri pi nun fallu addivintari un pezzu di jazzu.